באלניסבה לאקטאר אלאשחר חרא פ לבלאסה פין כנעיש, היא אלשחר סבעה ו אלשחר ת’מניה, ו בניסבה לאקטאר אלאשחר כתכון פיהום אלבורודה היא מן אלשחר ח’דאש חתה לשחר תלתה, ו בניסבה לאקטאר רטובה אלשחר אלסתה חתה היא, ו אלאקטאר ג’פאף אלשחר סבעה ו ת’מניה.